أفضل ذكرى في طفولتي هي لما سافرت مع عائلتي لأول مرة إلى ديزني لاند. كانت تجربة جميلة جدا. أذكر شلون كنت متحمسة أشوف الشخصيات اللي أحبها من الكرتون تمشي حولي، وشلون لعبنا في الألعاب واستمتعنا بالعروض. هالذكرى مهمة لي لأنها كانت أول مرة أحس فيها بالسحر الحقيقي للطفولة، وبعد لأننا قضينا وقت ممتع ومميز مع العيلة. هاللحظات بتظل محفورة في ذاكرتي الى الأبد.